العطله الاسبوعيه المثاليه بالنسبه ليا أني نقعد نهار كامل راقدا منتحركش جملا، الماكله تجيني لفراشي و كلشي، نقعد برك شاده التيليفون نتفرج على مسلسل و راقده، أكا و يجيبولي الماكله من برا زادا مشي حتى ماكلة الدار و نشيخ بالنوم مشيخ بالراحه، نحس بالرسمي الدنيا باهيا كاو. <laughs>